Tainarull om sääne asi, et sääl om külgi pääl kats käepidet, minkast kinniq hoitaq. Ja keskel sääne suur rull, miä käü ringiratast. Ja tuugaq saagiq tainast sääntses ohkus tetäq.